මම දන්න විදිහට, කාබනික ආහාර, කෘතිම පළිබෝධනාශක, රසායනික පොහොර නැතුව තමයි වගා කරන්නේ. කාබනික නොවන ආහාර වලට කෘතිම පොහොර, රසායනික පළිබෝධනාශක යොදනවා. කාබනික සත්ව ගොවිතැන් වලදී, සතුන් ඇති දැඩි කරන්නේ වර්ධන හෝමෝන නැතුව. සාමාන්‍යයෙන් කාබනික ආහාර දෙනවා සත්තුන්ට. <hesitation> කාබනික නොවන සත්ව ගොවිතැන් වලදී, සත්තුන්ට වර්ධන හෝමෝන දීලා, වේගවත් වර්ධනයක් වගේම ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගන්නවා. <hesitation> කාබනික සහ කාබනික නොවන ආහාරවල මිල ගත්තොත්, කාබනික ආහාර සාමාන්‍යයෙන් මිල අධිකයි <noise> කාබනික නොවන ආහාරවල සාමාන්‍යයෙන් දැරිය හැකි මිලක් තියෙන්නේ.